Munywaani wange obu akuba nayenda kutandika kukora exercises, nsobola kumugamba kugendaga mu jiimu, habwokuba mu jiimu habayo ebyooma bingi muno muno, obu akuba nayenda kufuna amani, abu okuba noyenda kwombeka omubiri gwaawe, obu okuba noyenda ekitiiri kyawe kinyeete, ninsobola kumugamba agndege mu jiimu habwokuba niho asobola kukorra exercises ezi akukuurra nakoraki, nayenda